Më pëlqen të stërvitem në shtëpi për komoditetin dhe fleksibilitetin. Mund të zgjedh oraret çë preferoj dhe ngë duhet të shqetësohem për të shkuar diku. Për më tepër, mund të ndiqja video stërvitjeje dhe të përshtatja ushtrimet sipas nevojave të imet.